Ndinjilanga khushiokhulia kama sie nditsanga asubui eshindu shio khuranya asubuhi ndaachama echai na shindu kama induma ndaachama echai nishindu kama lipwoni nomba omwoka sichira ne biokhula bitilanyakhu inda nobere nookholaa ekasi ya ango shoonyolaa inzala hekhuluma bwangu bwe lakini sasa omukati mara tsidonati ebindu bindi bino nebiango nenyuata echai sendolaa bitilaa munda ta lakini bilima bio mmukunda kama induna amapwoni omuoko nibu bindu biokhulia bie tsingufu. Ebindu kama amaenjele kho nashiokholia shie omala enjama asubuhi shiena hishio nandila shiisukumanga luhona khulwa okhulekha khuurila inzala khu nindia se nditsnga na ndeechama endio sheendolanga obutinyu buuho tawe.